Ma mi audiolibro ai mai sentülu, ai mai scutalu e sun sicür ch'a m'piazerìa nen e scutu la müzica, cuand andazìa travaié ën macchina al avìa la radio e scutava la müzica, anche a ca cuand traficu suta ënt ël garage, tacu la radio e sentu mach la müzica, l'audiolibro a m'pias nen